Inamna ino nkasherekea uwanda nuwa kuzaliwa na kunda nsherekea ngali kaya ndungu yane onsi ingali kano tukasalika nayo na unganda icha kudia chino chinda tosha yandugu yanena neya tukazalika nayo, ko kasherekea uwanda nowa kuzaliwa kwa mfumo wa kualika ya ndugu jamaa yajama yane na yaa- na yaa nina yanowa kumzunguka pa- pamsolo pano kwiishi ivyo tuh